Lo mejol es de vaziá-lu tó i prencipial a acolocal ca cosa nel su sitiu. Tolo otru son enreus.